Laha agnamiko manoka avao da aleoleo kokoa mampiasa fata gazy satria ny fata gazy da matetiky ampiasay amin'ny fandrahoan-tsakafo hainga sy mora fehezy ny mari-pana. Da ny fampiasa fata gazy koa da tsy da manimba loatsy ny tsiron-kany.